ʻIke wau no ke ʻano loina, mōʻaukala no ʻAukekulina ʻo ia nō ka hoʻohui ʻana i kekahi mau mōʻaukala Lākina a me kekahi mōʻaukala ʻEulopa. A ma laila ka hoʻohui ʻia, ka nui kaunoʻo ma luna o ka manaʻo nui "o ka ʻohana ka mea nui".